<noise> ɗuma ɓurel hanugu tawe sukaɓe hollama e nder noye ngaɗirten nemaji maɗen. <noise> E nder nya dalluji meɗen e hani ka garɗa waɗugo fu suka maɗa e woni hadde maɗa. No nebban wattirte, no lanɗan wattirte, no lumo unirte, no chondi seɗirte, noye hurɓirte, noye rottirte, no keyɗe ɓattininte e no sottinirte. Un ɗu fu hani tawe goduɗo suka fu to wari defugo walla waɗa nafa fu sukan o mo ɓatti ɗon janjine mo noye un hani waɗire gan hande e jango.